Vana valikana vakenda chuokiku ni undusha ili vamenyo kuo kauli ndo vali maana uru kauwa vali kutwe eliusha sana foo yetakwe mwana aende apate elimu ya doka zaidi.